Nte ādē-ageta olai, lanu roka anah be uka ɛlbowel we ka lai-olai. To wa lai olai wel sabē urɛnu oka ɛbo we ka si urnu yō nteke gbeweh juū nte-uni uka kpewe ba-otor woka laiolai wo ka kpewel ben bo ɛwel. Nte-ke gater lari sa okpara sii oka-oh si foō ojakū-oh, oka ae si oka we ka kpo ɛkpii ojaku wo ka muu nkike we oka wen ɛkpii ojakuu oso wo ka bori tewa bori wel oka aē kɔ̄ apaa te apaa wel we ka kaibi ooh agee, ntewa kabi oh wel oka aē kɔ̄ agba agboo-ro te agba agboruh sabiri juma ngah re owedee aoh ɛl be orr ae ɛl bea loyin wo weh oso agba wo obr we kii woka kaa juu saa woka aaa oso akpikpi wel ka belaa gari re deer ntewa now-oh, sabi or ɛnu ɛchi oka ae si ɛchi-oh si oroɛnu ɛkpii bere njou ntewa ore reke si chsaai wel oka kpeweh si chai-ra nnara juu-oh woka orr demai ben kpii njr sa bi owiwi-oh kara si so tor-nsa reba sacha ɛkpii re owa kpii-e Ru bai á biru kpii ra ó kpen re kpii yaba wah kara si otor nsa re boiru siye, weh kara si nor nukoo re ke á ó ro yenyen yo kara nor weh kara lama oso otor ba á ó tite ma oboro bodoo be nu re ke reboru na siwine bai yen edoka tey karabai akáá or nten ka kuma owiyen oboo gbare re ke daka soba wa jiru obari to koo eboo gbare yo, daka ba á ba wah ta dageta weh tamu nei siwine atageta ó á labo, asiri ó á lobo weh kara si omoni ayan koo ogbare órbo nei ba, kara chan aru geta wa gwaru ageta obari nor re ke jii jii ojii yo, reba a baru reba lobor ken sweer, obari ke chama ba bóó gbare re ke doka, obari kaa naba koo ajuri jun re ke doka obari kaa naba koo agorari, obari bai jira koo á peri, ka na bai koo á chu sari ajen yen weto obari ana dana nor weh reke re a r bai lana koo obari namu te ó wa mor owinyo re ke si abela re juri weh kpa ra ó lana obari koo ananu lama to lare bara Nton une, weh geta ka a ne si ton wi siwine yor ka yan bai che puru obari bodoor ba ka toma ni, weh kara aru ayeta gwaru ageta. kare boo weh kara si otor. Nsa se kele bara ra kpoo weh dama nu kara ne ba tina ki rebere á r ba pii aden ru oso bonor obari ka na weh lara bai nu re weh ka ton oka naba oso bóó ya ba kara si ofor Nsa kara bela wiwii rekii na boii e kara bela siwine re ke kara yen ar yaba, kara bela si wine re kara yan tenyaba, kara bela siwine re ke a kara bai nu re doru na, kara nama soo kai gbare kara bela siwine reke re bari jun jun re ke ja kaa on re none jia ar a kara ton bai akáá ó e tite weh obari nomi ka kasi bai gbanra koo obari noor na ma nanu a yen mor mor bera atiten bai tate ye ni ayen mor mor bera er ba kpa tete bai boro tonweni weh to obari na dana nor poma oka mor koo nten borri nka kara ér ofina oka mor koo otoro nka re mor wii ka a mfina teki tita abela ora kara bin ko nor ban owii ame tekiri labi koo nor ba owiii dada bai Kabe akaa-be owi-re-ke chuū akaabe juu so ɛta ka chu kaabe juu so āɛ ɛka chuū akaabe juu so akpeta ɛka chuu akaabe nee nte bara nkaa owii-oh ben akaa owii ben owi kena treen ogbere obor ɛh-kaka juu-nju re ke nja aka so ntor norne buty ae oooh ka ama gbegbe esoo-oh soo a ɛrabo we ya kɔ̄ owinon ba ka owi re owi wii reba sen be ke anasenn re-dodo bara re oku yee kɔ̄ re do bara okuyee labii re dodo bara rewii-re ɛdo bara reka a oooh lamai bara re barii lamai reke obari labii be chuun ndor-uni be lamah kana boni so ɛru kɔ̄ amon re aaan obari be chuuu, ka chuuu kara na-amo ka dare rekabe one labii ka wii nara enu wii reke obari wii enukenu tema beh obari kɔ be be ewii-ye be bi be ɛwii obari re basi ɛjor reba basi nnarne oso ebo-nor rebosi obarimumu and obari-yor re den juu-so ebo ben ɛr ɛdu redodo ɛbie bi ben ɛr chua oɛɛ tete njuu bi be ɛr ba kpaah kwi tete bami kaye so sa kara be nor reke naa oso ebo nor re-ya kɔ obari. dor an akare bey ó in tete ba ose boo nu re yer koo obari dor án sóó numa ka chari teru sioo, wey fui eka yon, tanpioru obari chu a den jie nse ye, dori bara ya ma obari bai loru obóó ken se nageta, wey otari yo re ke re jira koo kpe rema jira koo awiiwii yon koo akperi, oka chusa olare oka chuse nton á rá bee be den gbere-gbere koo rare tamor ajen yen, kara tan obooro awiwii bai, kara tara obora ow gbara jira yih weh chi kayor tiete, kare tan oboro woka cha gbam onoma re ke kara koo to kaa chan, kara koo nor bai áá naru nor re ka jun wo bare man owin nor yeni owa nor re ka jun bera kuma ewiwii nor ni, mor papa owin or re ka na ak áá nu, yemi oku re ka jun wen ban ofor ni, wey awiwin ba weh ka kai re ba nu re ke dore nasa ka chori opor re ne nu obar, re ke chia ó in titen re dorma nu kaa chu ó ín titen re dama nu wer ka kpa tite tamonu ka ton ka be boro towen ka yeri re ke dore nasa mini kara wenso ejii yo nen yer kome oso yo agora jima nini Boh dõr be ka tormaa we kra ã gita gwe gita ã bo ne omu gwe ɛbo nnee omu we kra bor we kra si otor nsa yekele we oso rekele kra boso re kpo we demainu ka torakaa neeba nti kere baa aji oku umou yaba rebẽ ɛh be ɛsacha-ɛh rebẽ ɛh be ɛdor rebẽ ɛh be ɛpii aden-ɛh because otoro ɛnu raba gbara ɛbela oso ɛbonor obarẽ k naa kɔ̃ abe-ɛh we ka tor akaa neba oso ɛbo yabã <hesitation> ei otor nsa kra beca owiwi re naa boi ɛkra bela nsa wini reke kra yii ãa yaba kna bek sawinei rekra bela nsawini reke ɛdor bor enu reke dorũ enaa kra naa oso akaa ogbere kra naa oso akaa ogbere kra bela nsawini reke resẽ juju reke en nje akaa on norni njia-ah ɛkra tor bor akaa ur o’ ontitewo bari nnorni reka mo kɔ̃ dorba aka ogberẽ reka mo kɔ̃ dorbor akaa o’ intite ka kasiba gbere kɔ̃ bari non chacha chalisi ɛnyii yii ogbosi namah nnenu-ɛh ayie momo bre intite ɛbo ntate yi and ayi momo bre ehebe kpea tite be boru ɛtor-ɛh we nto barẽ anaa demai non pumaa oka mo kɔ̃ nte bra nka naa ɛh ofima oka mo kɔ̃ oto nka re maa owi <hesitation> bekɔ̄ wa bene utor laiya owa utor ba buty sa nasasa do-re lama kɔ̄ ɛji ka doru kɔ mey obari-nor dordor ɛju reba gore-oh ɛra we obarii yasa re gore oh nene we kɔ̄ reba bera obari ɛnuko arabe jesi kɔ ka naa bere ka naa we ka naa we naa ku ɛkusa-a and ma ya kɔ̄ obari-nor reke dedo join reba de-join aoh rejaa de-join ku ri jahsi so reba dejoin bi ɛke cha jula olisa aden bari otentenpio kuku-ne-nee we obari-nune ka chu oka-ye so demai so uchei ta-oh oka ka tosi obari oso yee-oh oka ka dosi-obari because kɔ̄ oka yima so ajuri bera ɛurorompio nenu naa kɔ̄ ɛfii ator bo mpio reba tor aje ɛbo yema bordor obari ka chuu oka-yi odori ɛgori obari so jun-ye bara torwa chs gwe uh ɛwe-oh dor sa ɛwe-oh dosa okporuu ya kɔ̄ awe-oh re-dosi okporuu be re-a-own nee ɛbie ote so nee oteteampi so ka bela oneh reke afii soi lo so